che rib'antajiik kakunaj jun aj chawan xaqara' e ya'patza'm ek'an qas rajawxiik nab'eey katek pi tuuj chewa' li tuuj jun che k'olb'al reen re katzak wii' amaq'aya' re kab'an wii' ab'aniik xa kela' kakoj la tuuj xa kela' kimaq' la walwaal xaqara' ke'lb'iik aj ri' re kach'aq'aj li aj chawan xaqara' otz kab'an chiran kakoj akunb'al katij akunb'al reech rib'antajiik, jun aj wuxu' kipe ya'patza'n ni xu't wa' xaqara' k'o k'aj chek chetaq kikoj chu' baqb'al k'o chan li aj kipetek rimal at jub'maj atb'inaq pi aqo'm aq'ab' xaqara' atijim jab'al renejeel taq chetaq ela' qas kirb'an k'ax chawan y ewa' qas rajawxiik kab'anan pi ak'aslemaal xa kela' katkuntajek xaqara' katij limnax katij tilmont katij k'ay kapan ela' nik'yaj kunb'al qas otz kirb'an chawan pi la k'aslemaal xakela' katkuntajek k'o kunb'aliil rel wachuleew xaqara' re li wataq chee', kiya'm kaan chaqan qajaaw re kela' kiqunaj qiib', xakela' kiqab'an otziil che qak'aslemaal rajawxiik ra'aj qaqeta'maj rimal ewa' k'aj kunb'aliil rii' kiya'la'xek ajer taq tziij, cha'nem k'an xaq jujon chek chaqan, qab'anan, qab'anan, qatijan ela' qas k'ax rimal kaqloq'o'l kunb'aliil pi nik'yaj chek k'ay kunb'aliil, qas etla' taj kirb'an otziil che qak'aslemaal rajawxiik b'awa' ra'aj qaya' retal chech kunb'al kirb'an otz chaqan re kirkunaj k'axawsab'al jaloom, aj, renejeel taq chetaq qaraqan chapam pi qak'aslemaal ewa' qas rajawxiik qib'anan reech qakunaj qiib'.